Ainemin, kokiot era dikuna, kokiot nao tarat tarana tara biaida siai borip panoit era e impurupat ne era nanga ko nupuru apaniki pat ne kopari pan diuan. Osoan paui o kotet tauara tapi tarako oupat ne, e aini ouit akari noupe aus ne da tapit inda koropan nemit. Ou ouet, era panoit era biporo mit ne oratoi bituban oit ni ai, paui oratet tarapan niomit emaut oubat e toriato ai uat tanat o. Emat ausopat tsam paui imobiapat tabut toraban oubit ne toriat na, eran dika'oi kan'na emaun dan darara pau vanda e, bia mai biraboit eran. Esoan nam bituban oit ne, e manap auerin da wangam nem ne i, amariat nai tera okopanemit. Da karipai tekan ne meram uan biatabin nem era maua na, niakon io paum bitu-en, e iso nindait a wam oratoi isioi nan, wam tarai e apan kate bisi. E wam paui biatai iso, biatai isop paroit era apaunoi tauara toit tana ut ai biatai, aranan asin. Panuitau urumau, urumau dika tanan a dituban oit ne era nan koporio ukonemit o ukuam noit toutap ponemit. Apan tapin a dikira tan abiot tukapo ne mara, e ouna marikit touminan osanda napan kotobe ai, wam manikit dauat kiut nonio era bikin na, mana uan omainim ne oit, a maniki toupa mukunen. Oit autop kiut puranom era uan bikin na maran apaniki tan ne, deruvan namin era, e mana apan nan dita kiut apam barani maravan dikin navian da paupok onimara pai akomoko ni uam a diuka tana tori minium. E urumaun era, e eram tan koporio bisi kiko, bisi sukuata ostan bikuboit ne, naua bisikubu ai e, umbait era ukiau pasian isim bori boit era veram, e vera osopan nan tan bituboit ne arangan metap toupaimit. Era muit a uan o souit noke nau, souit era mani makaitoua makasin da taviu purapo nomit ne ra. A oki tonan okon ouit tauan tatarako parauan dan ne bakake van darara da tavi ai ven a era uponomit. Mauo era taim eram tan da, da tavi puran ouban taim eran tan da mm bapau nan, oro nim ne. Aine anume osa piran kapun nem e kasipat ne manit e osa u uit era da tavi, e ram marat tan oupu vera noino keramitan o urubit ai, urubit no kopakan tan tutu kabibat era arama ubum toupan nimasten asana. Nanga pokiat tarano tan ne. Osan apam bipip manip oin amu amoim pip tanai, ora panoemit nuen ai papam mineko oiran daki ma awan dam tunam purana uan dukubisio e tamuruku konke ina panike, era ukapam da bara tata uan deuku era uam o ukom a toupou katesi pai tanai tan. Tapiran nu da tavit kosimari pin'nam, isouo noupat o biton oupat, mm oso ai. Oinom apan da tavi purau omit toi matau, isop pait'ne kosi o bito uanum pep tan, <noise> apanda tau pura poimit e. E era muit no dasin kerirouat e manin, uo uruwa dasin keripau na maniki marisio bituba noit e eran kain tan ne, obisi ban. Diai bino paui biai oida taui pura poimit e nuain, diotap punin e apan da mainim matoto uan ne tokai bero poimit. E suam tan tataviu uro uan na mai tamoko e, puam da taui puro uan o ta auropa kosimario, e au to oin tanai ram doit ta uru suka ban ni ne kokion tanai ran pene e. Autup eran ni ta eram da suarau pun no, <hesitation> era nui, eram dusau pun ne. E osa nu, era muit abotop teneke na kenekena nu, erau sipap tan ne dotavi dikoto nanon bituba noit ne e. Osam mai biai tauoro pan novin ne, avan dasio, unapa kovoku numio tanai akaidin muno eram mait tan ne, na bisi tauat batet taran kopanen oukopom bisi pan ne. Mai tan ne tunot era kunum nakai pitoi pia, e opiram pauno era bara tata ban na, <hesitation> era kop ge no dikuna iston dai, da tavi purapoi misin isoim, a o wam tsiro verere. O ausipan, ausipan da kokepe ua vara, ta taviu uara uara, ai oso uam. Tenkiu. <noise>